बडी औडियंश समणी अपडी प्रजेंटेशन देणू से पैली अपडू जू सब्जेक्ट होलू वे थे अच्छा और गहरा तरीके से तैयार कौरी दीण ।वे जू इमपोटैंट प्वांइट छन। ऊ थै स्पष्ट रूप समणी ऊथै समझौणा कोशिश कन।